Toh haŋkaŋ go mooto ga wo a ga baa gumo zama ni di day sintina day a gonda ɲga cee taaci, cay din mo kulu kala day da i na hay'fo daŋ i ra no ga naŋ i ma dira. Da manci cay din, a si dira. A gonda ɲga daabu yaŋ hari, ɲga bumbo cindo wo cinday gonda itaaci, cinday gonda a hinka. A gonda banda kwayne marfi fo kaŋ i ga buti ka jinay yaŋ daŋ a ra ka daabu, ɲgay no noodin haray. A ra haray kwayne, a gonda ɲgay hayo yaŋ kaŋ boŋ i ga gwaro ɲga, naŋkaŋ boray ga gwaro ɲgay cinday gonda ihinka, cinday i beeray cinday i ga baa gumo yaadin no, i go ga ni hayo da. Bor marje fo kulu kaŋ gwaro a ra a ga du naŋkaŋ baikulu ga gwaro manci kala da barfo gwaro barfo boŋ. Kuma a gonda ɲga haifoyaŋ kaŋ gonda hayo kaŋ da ni ga ba ma di barfo ni ga da ni na niigaw ba haifo no, afoo no go ka ni banda, ni ga diya. Kuma a ra haray, a goo da, da manci injimo a si dira ɲga mo no a ra haray noodin da ɲga globay kaŋ i ga gwayo te da da ŋga waya baanay day ikulu go jine boŋo din do, noodin no i ga buti hadda ɲga heenandi yaŋ hari na ga daŋ a ra haray, da ɲga hayo. Cay mo ga gway da bundu ize fooyaŋ kaŋ i daŋ.